Mi l'ai ën can ch'al e propi brau, a m'pias d'pi perché al e propi afesiunà, ënvece ël ciat al e pi <hesitation> a völ pa ste cun ti ecco